في يوم من الأيام، لجى شخص مفتاح صغير، لكن اكتشف إنه يجدر يفتح أي باب بيه، بدا يفتح كل الأبواب كل باب كل مكان، وكل الباب كان يفتحه يوديه لمغامرة جديدة ويعرفه أسرار جديدة كان يخ- ي- كان فوق ما يتخيلها ويخليه يغامر تاني مغامرة تختلف عن الأخرى.